Sakafo mora aveke tegna tiako zany ny ivin- ny ino ma zany mahogo mahogo tegna tiako de fomba fandrahoana azy igny izy ko efa azo magnan'igny mahogo de alagna odigny de izy avaké titehigny izy igny ko efa titehigny igny andrahoana anaty vilany amizay za ve ko fa andrahona anaty vilany izy avekeo fa mangotragotraka mangotragotraka mangotragotraka izy kôfa ridritra magnagno agnigny atao siramamy de masaka amizay, vita.